<hesitation> Fomba fagnaovagna saosy vi- saosy vinegrety, voalohany malôha tsy maintsy mila vinegra, ahidigny vinegra de mila megnaka asiàgna megnaka asiàgna poavra, de asiàgna tongolo mena na tongolo be de zay mahavita saosy vinegrety de aroharona, ia karokarohana izy aveo.